Tuu munu kɛ, muyaa lɔŋ tuuyɛ nu a jiika, jiika mɛnu nu, kɛ mutaa lɔŋ kɛ anunu mɛ kɛ wɛ mbɛ nana nu nu ma anunu mɛ kɛ wɛ mbɛ nana nu ma lanna tuu jaa, tuu jaae mɛnu, mɔɛ nu anuyaa nuia anui kumae, anda kumae mɛnu tiyɛe, anuyaa wa bi, anui tuu jaae nyia a la kumae anui sɛɛnaa wa tɔngbɔɛ kumae a jaae, bɛɛna kɛ mɔɛ nu and a sɛɛ tɔngbɔɛ ɔ. anui kumae mɛnu kai anui yaa tiyɛ anda kumae tiyɛe, anui naa la anui yaa bɔ, aa faa mɛnu lɔ ai tee jiika ma saa anu booɔ komu a leŋ ai toi. a bɔɔ bɛnu anuyaa sa tɛe, anuiyaa mana kɛnu komu tuunyɛ waegee anda tilee a bɔna, hihi kɔnjɛɛ a len kpaae mu, ai tuuyɛ bɔ wa kɛ lɔ bee bee ba, kɛ a kua kua mɛnu aa toe anda tuuyɛ bɔe, tuuyɛi bɔwakɛ, kɛ a bee bɔ kaka. Ko bihi wa komu mɔɛ nu anda kumae tiyɛee, anu bee tuuyɛ bɔ lɔɔ kɛkɛnu anuiyaa sa wakɛ tee, a leŋ ai kpaa kɛ anda tuuyɛ bɔ, anui tuu jaae mɛnu bɔ anda tuu mɛnu bɔe, a kɔnjɛ huu, tɔngbɔɛ a lɔ. Kɔnjɛɛ mɔɛ nu anui kɔnjɛɛ wa te, aa kuu mɛnu kɛ a lɔ. anuyaa wa nyia kɔnjɛ tuuyɛ la. tuu mande lɔ mɛnu kɛ muyaa lɔn kɛ boo mɛɛ lɔ ke, boo mɛɛ lɔ. tuu jaae, kɔnjɛ tuuyɛ, kɔnjɛ tuuyɛ, a bɛ a lɔ fɛla. Kɔnjɛ, poo kɔnjɛ, anui a pɛɛ nyia wa kɛ tuuyɛ la. kɛ booe kandɔ mɔɛ nu bɛɛ a mu kɛ tuunyɛ kɛnu wae anuyaa bɔ. bɛimaa anuanu waegee, anua nu wai kɔnjɛ mɛnu kaka anu ta kaŋɛ anuanu wai kɔnjɛ tuu <hesitation> anuyaa bɔ. kɔnjɛ tuuyɛ anuyaa bɔ, kɔnjɛ mu ai bɔ kumaee lɔ, a bɛ gba, kɔnjɛɛ kɛmu poo kɔnjɛ, a tuuyɛ a bɛ gba. mu yaa nyia amu tuuyɛ bɔɔ bɛ lɔ nu. Mɔɛ kɛnunu kɛ anu bɛ nuuu lofa kante, anuyaa keeya tɔbɔgii ɔɔi. a bihi a nyia kill bɛ gba, kumae lɔɔ mu anuyaa nyiaa la a pɛɛ a jaa. Kɛ a waegee, a ta nyia kii mɛnu, a bɛ gba, lɛimu anui tuu jaae bɔ anu bee tɔbɔgii tuu mɛnu bɔ kɛnuwa a waegee, a ta nbɔ kii mɛnu bɛ gba. tɔbɔgii tuu mɛnu. anu tuuɛ kɛmu lɔ muyaa lɔ